Edo tone <hesitation> haja domeda joe lan osa ekan naena ery مشكلة yameni لازم enan ne taka <hesitation> خاطر tanga radiae. <noise> eaga tearo en dorka osa mesendo fa waelo fa ashri kir taloga Walue gon eka fa زيادة kir waeka engir مثلا taren domisei na tone زيادة kir هدية kir talo يعني زيادة kir talo ken خاطر tanga taibo ten nanie ayie ka orkiro tenani yani kena shan wida kir gon manitamo lano dafiksn kalasi eli. Wida kir gon domeia. Wida kir mara owtie gon kera tereia. Taran nog kan kalas eli tani fa kir mu odogo engir wae daffo le odoe tone لازم onane taka radiae bangied logo